راآه <hesitation> أيه أن العطله الأسبوعيه إللي تجيني مااحلاها بالنسبه ليا ، إني نروح أنا وعايلتي لبلاصه هكا مثلاً بحر ولبلاصه خضرا. يكون فيها زقزقه العصافير هذيك معناها ،وتكون فيها هكا احشيش واكون فيها الما ولا شي حاجه هكا والعاب الدراري صار وهذ هيا العطله لمليحه بالنسبه ليا.